E pio i ka uila no ka hale. Hemo i ke kukui a me ka pahu kukui uila maluna o ke kaupaku. E hoʻohemo i nā uwea uila kahiko a e hoʻokuʻi ka uwea uila hou. E kau i ka peahi kaupaku ma luna a e wiliwili me ke kui nao.